العيله بعد مضاعت من الفوج بتاع الطيور بتاعها ، سرب الطيور بتاعها، و قعدت في مكان في مكان هي مش عرفاه، قالوا خلاص طالما إحنا كده كده عارفين السرب هروح فين هنرتاح اليوم ده و بكره نقوم نكمل و نحصلهم بعدها بيوم أو بيومين يا أيما نروح نشوف حد يدلني عليهم